Eka fomba fampirima entan koa izañy resafintsika enanik'io. Alamy araky sokajiñy habeny eky ny enta iñy da atao miaraky koa ny mitovitovy alahatry manahaky haben'ny fimpirima enta iñy da apetraka ambonimbony avao raha ilan-teña matetiky.